إذا بسلك حوضأاو مرحاض مسدود، أول شي بجيب مكبس وقفازات، وبحط المكبس فوق الفتحة عشان يغطيها كلها، وأبدأ أضغط بشكل قوي كذا مرة لين ما أسمع إنه يتحرك، وممكن كمان أستعمل طريقة ثانية اللي هي السلك، إنه أدخله في الفتحة وأحاول أحركه داخل الأنابيب، وبعد ما أحس إن التسليك بدأ يشتغل أسحب الموية في الحوض أو المرحاض، وأتأكد انها تصرف بشكل طبيعي، ممكن كمان طريقة إني أستعمل المنظفات وأجرب يعني أو في الأخير ممكن أتصل بسباك.